एक तरीका से देख्यो जा तो कुत्ता जो रे वे घणा वफादर रे अपणे मालिक के प्रति। अब वफादर रेवे नि झदे उणी ए बता बा कानने अब मालिक के प्रति अस्यो लगाव को भाव राखे के पूछो ही मत। <noise> जद भी मालिक भितरे घर ने आवे तो ऊँके पास में जल्दी दोड के चल जावे। और कई कहवे जे कदीक कदीक पूछ अपनी हलावे। कदीक कदीक एकदम मालिक दूर से ही दिखता ही भोक बा लाग जावे। तो यह जो चिजा है मालिक के प्रति कुत्ता का लगाव अ बतावे। <hesitation> तो अणी तरीका से जो कुत्तो रेवे वो अपना मालिक के प्रति बहुत वफादर रेवे।